<hesitation> Grille pin e, fampiasana izy io andafy an̈y bôka ten̈any maro mampiasa zio. Amin̈ay eto zen̈y tsy dia, misy mampiasa loatra fa ny hitako fo zen̈y koa fa mizaha tamin'n̈y tele àby io zah, karaha fi-grille ndrô môfo zen̈y zio. Zen̈y edy ny azoko volan̈ina.